Loolu nit munu koo kalkil de. Xam naa daal efiry day, dinaa xëy ma jënd ndekki, naa jënd reer. Añ daal laa xam ne duma koy jënd. Waaye damay xëy ma jënd reer, damay xëy ma jënd ndekki paska boo xoolee si ndekki bi, monthly walla dama de yuse tawuhën palaas ba tu hàndrëd ndekki. Reer tam dafaa dem thousand two hundred daanaka. Sometime mu ëpp loolu nag. Ci xayma laa ko wax noonu rekk waaye du maximom loolu moo nekk rekk. Daf dee ëpp loolu. Waaw daf koy ëpp. Li ma dee expend ci xaalis moom daf dee bëri, torop sax. Waaye li nga xam ne maa koy génne pour mu jëm ci suma biir waaw efiry day dama dee jënd ndekki. Efiry day damay jënd reer waaw. Waaye su fekkee ñi ma ñi am ñi ma yàlla booleel ñi may expend ci ñoom. Loolu dafa over bëri paska efiry day dama dee expend lu more more than five hundred ci ndekki kese man ak ñi nekk suma palaas waaw. Efiry day damay expend five hundred dalasi man ak ñi nekk suma palaas ci ndekki kese.